<hesitation> Zareo amin'ny Royaume-Uni izany manana an'izay kolotsaina hoe mieritreritra ny samy tenany hoe andriana izany. Dia fantany hoe <hesitation> zafiafy na zafimpaladian'izao mpanjaka izao dia ohatra hoe hoe izao isan'olona izao no maty dia mety ho lasa izy izany no mpanjaka e.